יא, ס'איז עטיש צו מאכן עקספערימענטן אויף חיות. צום ביישפיל: מאכן א עקספערימענט וועגן א נייע וואקסין, אדער שאט קען מען עס נישט אויספרובירן אויף מענטשן, זאל מען עס אויספרובירן אויף חיות. ווייל מענטשן זענען מער וויכטיגער ווי חיות.